Oire vieiparai vova roparai osa rovopapeira auero vieiara: rovoparai oisio, katai erao vopeva voresiura vovavae katai vatara erao vatara vopeva vatara voresiura vatara katai tau katai tau katai katai tau erao katai tau vopeva katai tau voresiura erao tau